La kú jan dsa i íí re jan kú’n re <noise> fáá’ra ‘nⱥ’ re jɇɇ dxó lɇ bá kú’n xé’n jmíí lýn, <noise> xi ta nǿǿ júú kiéé’ kú’n, xí ree ta nü’ júú kiéé’ kú’n po xí san o jia’ ta nǿǿ jö, jö jia’ re lí fó’ re ján kú’n jö xi jia’ ta nǿǿ júú kiéé’ <noise> kú’n la jan, la’ ro re lɇ e lýna jná re nɇ.